Nebya ech dun i'ixë yë a'ax dun nyanëm nebya ajt's nënem ya amaxa'an am carro pues jue yë dun este nebya llanta, nebya yë jue tyekëndy dunt's dun i'ixë, jadun mëdë i'ixtë, mëdë tyaka'akaw, mëdë yanya'abyetë dunt's dun i'ixë mëdë bi'i yë'ëbë ji'ib myëdë mëdyë du yë'ëk ë'ëbë yaj ya'axpë dun i'ixë yë du na'a i'ixë